Tegna azafady ai fa tsy kiniako izigny takeo igny, miala tsigny indrindra amina rô ai, <hesitation> tsy haiko hoe amiako vola ve anao vidiananao lamba vaovao sa hoe alanao io lamba io de andeha sasako kalongany de ateriko aminao aké avakeo ô.